أنا بصراحة أحب الأطعمة المالحة أكثر مثل الفشار والمكسرات والبيتزا والمعجنات، الطعم المالح يعجبني أكثر خاصةً إذا كان مع جهوة أو شاي، ويعطيني إحساس بالراحة، أما الأطعمة المسكرة دائمًا ما أحب أكثّر منها.